Zhanghəu, mətləu, makərəu, fwaɗəu, tufəu, kwah, məɗəfa, chisəu, dla, kuma. Kwabəzhang, kwabəmətləu, kwabəmakər, kwabəfwaɗəu, kwabətufəu, kwabəkwah, kwabəməɗufa, kwabəchisəu, kwabədla, mətləkumnyi. Mətləkumnyi tarnya zhang, mətləkumnyi tarnya mətləu, mətləkumnyi tarnya makərəu, mətləkumnyi tarnya fwaɗəu, mətləkumnyi tarnya tufəu, mətləkumnyi tarnya kwah, mətləkumnyi tarnya mətləfa, mətləkumnyi tarnya chisəu, mətləkumnyi tarnya dla, makərkumnyi. Makərkumnyi tarnya zhang, makərkumnyi tarnya mətləu, makərkumnyi tarnya makərəu, makərkumnyi tarnya fwaɗəu, makərkumnyi tarnya tufəu, makərkumnyi tarnya kwah, makərkumnyi tarnya məɗəfa, makərkumnyi tarnya chisəu, makərkumnyi tarnya dla, fwaɗəkumnyi. Fwaɗəkumnyi tarnya zhang, fwaɗəkumnyi tarnya mətləu, fwaɗəkumnyi tarnya makərəu, fwaɗəkumnyi tarnya fwaɗəu, fwaɗəkumnyi tarnya tufəu, fwaɗəkumnyi tarnya kwah, fwaɗəkumnyi tarnya məɗəfa, fwaɗəkumnyi tarny chisəu, fwaɗəkumnyi tarnya mdla, tufəkumnyi. Tufəkumnyi tarnya zhang, tufukumnyi tarnya mətləu, tufəkumnyi tarnya makərəu, tufəkumnyi tarnya fwaɗəu Tufəkumnyi tarnya tufəu, tufəkumnyi tarnya kwah, tufəkumnyi tarny məɗəfa, tufəkumnyi tarnya chisəu. tufəkumnyi tarnya dla, kwakumnyi. Kwakumnyi tarnya zhang, kwakumnyi tarnya mətləu, kwakumnyi tarnya makərəu, kwakumnyi tarnya tarnya fwaɗəu, kwakumnyi tarnya tufəu, kwakumnyi tarnya kwah, kwakumnyi tarnya məɗəfa, kwakumnyi tarnya chisəu, kwakumnyi tarnya dla, məɗəfəkumnyi. Məɗəfəkumnyi tarnya zhang, məɗəfəkumnyi tarnya mətləu, məɗəfəkumnyi tarnya makərəu, məɗəfəkumnyi tarnya fwaɗəu, məɗəfəkumnyi tarnya tufəu, məɗəfəkumnyi tarnya kwah, məɗəfəkumnyi tarnya məɗəfa, məɗəfəkumnyi tarnya chisəu, məɗəfəkumnyi tarnya dla, chisəkumnyi. Chisəkumnyi tarnya zhang, chisəkumnyi tarnya mətləu, chisəkumnyi tarnya makərəu, chisəkumnyi tarnya fwaɗəu, chisəkumnyi tarnya tufəu, chisəkumnyi tarnya kwah, chisəkumnyi tarnya məɗəfa, chisəkumnyi arnya chisəu, chisəkumnyi tarnya dla, dləkumnyi. Dləkumnyi tarnya zhang, dləkumnyi tarnya mətləu, dləkumnyi tarnya makərəu, dləkumnyi tarnya fwaɗəu, dləkumnyi tarnya tufəu. dləkumnyi tarnya kwah, dləkumnyi tarnya məɗəfa, dləkumnyi tarnya- <noise> dləkumnyi tarnya məɗəfa, dləkumnyi tarnya chisəu, dləkumnyi tarnya dla, gharəu.